To haŋ kaŋ kaci Banki zama ii bumbo Banki no ii ga ne. Banki a gonda anfani, zama sohõ din ni nooru, din gonda nooru, kal man dan ima konda Banki ka gisi ni se zama b'a fondo boŋ no nigo, b'a Fu no nigo din si nooru gisi niga, to nidi b'a bora tun kay a min nooru ka, a san ka, kal day haŋ kaŋ nidi dama ka bora no nga kamba ra. Sohõ din gonda nooru Banki, nan kulu kaŋ ni kwaay, ni nooru goo ni kamba ra, a goo ni se ni waya ra din kaati zo goo ni se. Nima kwaay ne kala non kaŋ no din kwaay, to niga baa nooru, niga ka hinne no. Amman da manci Banko din, a si te i ma ne hunkuna ni gonda million Way cine, Waranka cine Iway, igu cine, ima ne niman dan ni ziiba ra ka dira. Nidi a si te yaadin. B'a manci hay fo se, ni ziibay san sambu i ga di a baa yaŋ nan kulu kaŋ ni di i ga di a baa yaŋ. Amma din gonda ni Banki, million zangu, million marje fo cine kulu nigan dan Banko ra ka gisi. Nan kulu kaŋ ni kwaay nduɲɲo wo ra, a goo ni banda, to a anfano nooya, a goo ni banda nima konda ni hari a goo ni ga, a goo ni se ni goo hay kulu kaŋ niga baa nima day niga ka hinne no.